إذا إحترق شوية أكل في المقلاية أخليه تحت الماي وأخليه أربعة وعشرين ساعة ينقع وبعدين أغسله بالليفة وفي مساحيق ومنتجات تنظيف واجد تسهل علينا التنظيف هالايام واذا كلش كلش ما نظفت انا الصراحة ما أعور راسي سيدة أقطها في الخمام. واشتري وحدة جديدة.